म कुत्ता पालणा पसंद करुँ क्युकि कुत्ता बहुत वफादार होलु। उ घर क रखवाली करदु और हमेशा आपक साथ म रहदु। लेकिन बिल्लियां भी प्यारी होलु, उ शांत स्वभाव क होलु। आखिर म, म कुत्ता चुन्नु क्युकि म बाहर खेलण और घुमण खातर साथी चहानु।